laymaaru e wodi bandu fere-fere ko hawti e jogirgal laymaaru e jamdi omtuki, e mabbirgal e lefol ko bunye laumaaru. un amfira laymaaru wakkati ndiyam tofol ko so nange wari caaka nder dungu.